बेलचा को उपयोग मट्टी का खुदाई के लाए समतल करिबे के लाए और इधर उधर फैलाइबे के लाए होत है। अगर आप मट्टी को बेलचा से कोदने को मतलब मट्टी को इधर उधर करने सफल है। तउ ईको मतलब मट्टी फैल रही हओ। बेलचा को उपयोग समतल में गड्ढा करिबेओ के लाए कइयो जात है। बेलचा को एक धारदार किनारो होत है। जेको माटी में डालिबे से जो एक एंगल लैई लेत है। ईको झुकाइ के चलाइबे से मट्टी कटी जात है। बेलचा को प्रयोग हमारी जिंदगी में बहुत है। लेकिन सबसे जादा उपयोग ईको मजदूर लेबर इन लोग ये लोग बहुत करात है। काहे के मारे इनको कामाही होत है। कि जो अगलो आदमी बतात है। ऊको कराये तबाही इन्हे रुपया मिलाये।